Mehhiko asus kah Ameerikah ja tuu om üts väega suur riik, tegelikult tuu om häste lämmi ja sääl ommaq egasugudsõq palmipuuq ja puha.